<hesitation> Khassané, khassané khokhoné, anébi ŋakhé, anébi ŋakhé khokhoné, djimédi fana, djimédi léguéré, saban fana, saban léguéré, sounkhasso, mini khasso, nakhan khasso, bana. <noise>